жұлдыз эф эм мен бірге әр сәтіңді көңілді өткіз таңғы шоу таңғы шоу жалғастырамыз
енді студияда жандәурен мәди ііі наргиз ибрагим және сондай ақ бүгін бізде еее қонағымызға кәсіпқой боксшы батыр жукембай және оның пиар менеджері серік ноян
тағы да қош келдіңіздер дейміз енді сұхбатымызды хош көрдік ары қарай жалғастырсақ
ия дәл қәзір инстаграммға қайтып оралдық
жұлдыз нүкте эф эм парақшасында тікелей эфирдеміз
енді бұған дейін мотивация туралы ыыы айттық қой
ыыы кімде еее батыр да өз сұхбатында геннадий головкин мотивация береді жаңағы бокс әлеміндегі жүрген балаларға деп бір сұхбат берген екен
жалпы қай спорт түріне геннадий головкин сияқты ыыы мотиватор керек
қай спорт түріне еее сондай бір ыыы қажеттілік туындап отыр қазір мотивация беретін ешкім жоқ
сол спорт түрінен бір жұлдыз шықса қазақ елінен деген сияқты
жоқ мен ойлаймын ол ыыы белгілі бір спорт түрі емес әрбір ыыы жаңағындай
әр салада әр салада ғой үлкен бір спортшыны көрген кезде әрбір жасөспірім ол өзіне керекті ііі жаңағы мотивационный нелердің бәрін алады деп
мхм геннадий головкин деген ол шынын айтқанда ааа біздің елдің ыыы қазақ боксшылырының кәсіпқой боксқа деген жолын ашты деп айтуға болады деп ойлаймын толықтай
өйткені бұрында біз жаңағы майк тайсон ыыы мұхамед али марқұм
сол кісілерді ііі көріп кәсіпқой боксты ыыы кәсіпқой бокстарымды бірақ та
америкаға барып бокстасу біз үшін бір орындалмас жетпес арман сияқты болды
мхм соның бәріне біздің қазақтың ыыы жігіттеріне де барып бокстасу болады екенін көздерінің ыыы бәрін жеткізген ол геннадий головкин деп ойлаймын
мхм ол сол жаққа барып бокстасқаннан кейін ыыы бізге де баруға болады екен бізге де солай кәсіпқой бокста шығуға болады екен деген түсінікті
сол геннадий головкин арқылы келген сияқты бүкіл ыыы қазақ боксшыларына
мхм сондықтан да геннадий головкин сияқты ұлы тұлғалар көп болсын елімізде
әр салада енді әр салада ия енді
келісеміз жалпы кәсіпқой боксқа байланысты ыыы боксшыларға мемлекет тарапынан бір қандай да көмек бар ма
мысалы сіз ыыы жаңағы канадаға кеттім деп айттыңыз
сізге осы елімізден ііі бір көмек болды ма
сол жаққа барған кезде ііі жаттығуға анау мынау енді шығындар бар ғой мхм
соны қайдан алдыңыз соған ақша былайша қарапайым сұрасақ
бұл елді мемлекет тарапынан былайша айтқанда мемлекет тарапынан ешқандай көмек жоқ деп ойлаймын
бүкіл біздің кәсіпқой боксшыларда ондай ііі көмек жоқ бірақ дегенмен бізде елде ел ағалары бар елім жерім деп жүрген ағаларымыз бар сол кісілердің қолдауымен ііі
көп ііі жігіттеріміз кетіп кәзір кәсіпқой бокста кішкене өздерінің өнерлерін көрсетіп жатыр
бірақ ол жеткіліксіз деп ойлаймын
жаңағындай елден ііі мемлекет тарапынан бір көмектер болса ол жақсырақ
мхм менеджеріңізді ауыстырған екенсіз иә
жоқ ауыстырған жоқпын
жаңағы анна рева деген ханым
ия ия сол кісімен жұмыс істеватсыз
жоқ менеджермен кәзір жұмыс істеп жатқан жоқпыз қазір промоутермен
мхм осы жерде қоса кеткім келеді жаңағы мына сіздің сұрағыңызға мемлекет тарапынан қандай да бір көмек жасалып жатыр ма дегендей
ыыы негізі геннадий головкин қазақ кәсіпқой боксын жаңа бір биік деңгейге көтеру арқылы елімізге теңдесі жоқ жарнама жасап берген бірден бір спортшы халықаралық деңгейде
біз қаншама экспо өткізсек те қаншама миллиардтаған теңге бөліп білгілі бір нысандар салсақ та шындығында керек
ыыы би би си ға болсын әлемдегі беделді арналарға миллион долларлар төлеп қазақстан жайлы ы бір жарым минуттық қаншама ролик көрсетсек те бірақ геннадийдің жасап берген деңгейіндегі жарнаманы біз ондай ауқымда жасай алмаймыз
ал мхм осы ойдан түйетініміз не нәрсе
біз өзіміздің таланттарымызды шетелге шығаруымыз керек ия
ол бір головкин қазір головкиннің ыыы жасы кеп калды енді головкиннен кейінгі өсіп келе жатқан буынның арасынан мықты мықты боксшылар бар
мхм америкада да бар міне батыр көптеген боксшыларымыз бар осыларға мемлекет тарапынан жағдай жасалуы керек
ал енді мәдениет және спорт министрлікті өз тарапынан ыыы кәсіпқой бокс кештеріне і өтетін қазақстанда ия болмаса басқа жерде
ыыы қазақстанда өтетін кәсіпқой бокс кештеріне көмегін жасайды материалдық тұрғыда әкімшілік ақшалай көмек береді мысалы канат ислам өткізсе де тағы да басқа
бірақ енді мынадай бір мәселе бар ммм мысалы фируза шарипова дейтін бізде боксшы қызымыз бар мхм соған тараздық мемлекет ия мемлекет екі жүз жиырма миллион теңгедей ақша бөлген де бір үш жекпе жек өткізу үшін
бірақ ыыы қазір фируза шарипованың өзі кәсіпқой бокста жоқ оның күйеуге шықты ғой деймін негізінде ия енді ол бір басқа нәрсе гой бірақ
оның жаңағы мен жаулап аламын мен ұтып аламын дейтін ұтып аламын деп уәде берген белбеулері онымен ол белбеулерді біз көре алмай да қалдық
мхм сол сияқты мысалы ы ол ақшаның сұраушысы қайда деген мәселе ғой көрдіңіз ба
ал біздің жанат жақиянов дейтін керемет боксшымыз бар да бірақ оны ешкім білмейді бірақ ол әлем чемпионы әлем чемпионы болған боксшы
екі бірдей тұжырым бойынша жеңіл салмақта
бірақ оның оны егер біз көтерген болсақ кезінде көмек жасаған болсақ біз қазір головкиннің деңгейіндегі тағы бір қазақ жігітін көретін едік шындығында
өйткені ал енді осындай қателіктерді көре отырып осындай кемшіліктерді көре отырып біз қазіргі таңда осыдан қортынды шығарып дұрыс жүйелі түрде ммм былай айтқанда жұмыс істеуіміз керек деп ойлаймын
енді мхм батыр сияқты бауырларымызға көмек жасаса кұба құп нұр үстіне нұр болар еді
осындай күшті әңгіме болып жатқан кезде біздің ән тыңдайтын әдетіміз бар еді соны тыңдап алсақ
ән тыңдап басылып алайық сосын жалғастырамыз ия шәй ішейік сосын таңғы шоу
біздің жігіттер жігіттер жігіттер міне жігіттер керемет жігіттер мына біз жігіттер жігіттер жігіттер арландай тарландай біздің жігіттер міне міне міне міне міне міне міне міне міне
міне біздің жігіттер жігіттер жігіттер міне жігіттер керемет жігіттер мына біз жігіттер жігіттер жігіттер сегіз қырлы бір сырлы біздің жігіттер
жұлдыз эф эм
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
енді дәл қазір бізге қоңырау шалған тыңдарман бар екен өркен мырза қайырлы таң
ассалаумалейкум жандаурен қалайсыңдар алейкумассалам жақсымыз шүкір өркен мырза өзіңіз
ал батыр бауырым ассалаумалейкум серік уағалейкумассәләм
о батырлар келіп қапты алла разы болсын дендерің сау болсын амин он екі мүшелерің аман болсын жігіттер
амин жетістіктерің көп болсын бауырларым
әумин әумин ия батырдың боксын ютубтан постоянно көремін
жақсы удар только алдыға жүреді батыр бауырым ризамын саған бауырым
рахмет алдыға только алдыға бауырым
мхм ал каронный ударың қай удар бауырым
коронный удар енді ііі мүмкін сол артқы қол ыыы не шығар жаңағы боковойым шығар
боковойың сосын почкадан жақсы ұрасың да сен бауырым
жоқ бауырыма ризамын да только алдыға ғой вообще артқа шегінбейді да
рахмет рахмет денің сау болсын бауырым ауырма
қазақстанды көтере бер мына мериді елу рет жеңді ғой ия сен алпыс рет жең бауырым
амин рекорд жасашы бауырым
өзің намазхан шығарсың ия бауырым иә
намазың қабыл болсын дұғалар қабыл болсын біз дұғадамыз ғой бауырым амин рахмет алла разы болсын давай алла разы болсын
ііі өркен мырза рахмет хабарласқаныңызға аха күніңізге сәттілік
жақсы сау болыңыз өркен мырза да біраз бокстан хабары бар сияқты ия айтып айтып тастады ғой ия
сен бауырым іштен жақсы ұрасың ғой дейді почкадан деді ма ия
ал ііі былай дейді ііі қазына ханым батырларға сұрағым дейді ырымшылсыздар ма жалпы ырымға сенесіздер ме
әлемдік жарысқа жол жүрер кезде ііі қой сойып құдайы тамақ беріп мешітке барып дегендей ырымдардың жолын жасап шығасыздар ма алла жар болсын дейді қазына
енді ііі бірінші аллаға сенеміз ал ыыы құдай тамақ беру өзіміздің туысқандармен ыыы кетер алдында кездесу ол әдеттегідей ол болады
жаңағындай анамыздың батасын алу деген сияқты мхм сондай ііі нелер жасалады
ырым демекші осы өткенде батыр үш жеті брендінің аясында үлкен зал ашылды
сол залдың ашылу рәсіміне ыыы кішкентай ғана баласын ертіп келіпті жас ата ана мхм сосын жаңағы әкесімен сөйлесіп қалдық
сонда айтқаны баламның атын батырдың батырға ұқсасын деп батыр деп қойдым дейді да яғни батырдың кәсіпқой бокста жүргеніне осымен енді төртінші жылға ұласты ғой төртінші жылға ыыы төртінші жыл болып қалды
сол уақыттың ішінде яғни ана баланың бала шамамен бір екі жаста ма екен сондай қателеспесем бір екіден асқан болуы керек
кішкентай ғана сол ұлының атын батыр деп қойған екен сол ойлаймын мен бұл қазақтың біріншіден ырымшылдығы өте бір өзіне тән да өзінің ұлттық сипатына тән
ырымшылдығы ал енді ырым әрине тұсау кестіреді осындай батыр секілді азаматтарға
әншілер бар тағы да өнердегі ііі үлкен үлкен ел азаматтарының тұсауын кестіреді тағы да басқа ырымдар жасайды ғой сондықтан енді бұл ырымымыз жоғалмасын деп ойлаймын
жалпы енді бірақ өзім енді бір аллаға сенеміз гой қалған ырымымыздан да айырылмауымыз керек
есім туралы айтып қалдық қой ііі батырдың есімін әкесі қойған екен
неге батыр деп қойдыңыз деп сұрап көрдіңіз ба
шынымды айтсам сұрамаппын енді мүмкін батыр деп қойғасын батыр болсын деп қойған шығар енді
серікке сұрақ дейді мадияр ашкеев
ыыы ал мадияр ағамыз кәсіпқой бокста не маңызды дейді промоутер ма әлде менеджер ме дейді
ыыы негізі елу де елу деп айтар едім
өйткені ііі промоутердің неғұрлым беделді болуы ол бокс нарығында промоутердің неғұрлым ыыы абыройлы болуы оның боксшының да ыыы оның өткізетін бокс кештерінің дәрежесі сол боксшының өсуіне тікелей әсер етеді
яғни екеуі бір бірімен тең
ал менеджер ол ыыы ол да бір енді боксшының тылдағы дейміз ғой мхм бүкіл жұмысын атқарады
мхм жаңағы қарсыласының ыыы келісуі тағы да оның ыыы тағы да басқа енді жұмыстары сондықтан елу де елу
бірақ енді промоутерға басымдық берген дұрыс шығар сәл сәл өйткені промоутер ол дегенмен де промоутердің аты промутер
мхм енді батырға сұрақ дейді мадияр мырза қазақтың жас боксшыларын көтеруіңіз ойда бар ма дейді промоутерлік компания ашасыз ба дейді
енді ол ыыы кәсіпқой бокста жүрген мен ойлаймын әрбір бауырымыздың бір болашақта бір арманы шығар осындай
кәсіпқой өздерінің бір жеткен жетістігіне не болмаса жетпеген жетістігіне өзіміздің қазақтың ыыы жастарын шығарып соған жеткізу болашақта мхм әрине промоушн ыыы ашсақ деген ниетіміз бар
осы мадияр бауырымызбен бірге сол жұмыстың бәрін жасайтын шығармыз алла қаласа
енді бүгін ыыы тағы да бір серікке сұрақ деген екен мадияр мырза
қазақ боксшыларын әлемдік аренада ыыы көтерілуіне не қажет дейді
енді жаңа айттық қой мемлекет тарапынан жасалып жатқан көмектерге қатысты айттық та
негізі бұл жерде бір боксшыны бастан аяқ алтынмен аптап күмістен күміспен күптеп жаңағы қамқорлыққа ал деп сұрамаймыз да мхм кәсіпқой боксшыларды
тек қана алғашқы кезінде қазақстанда іріктеу өткізсін мысалы ұлттық құрамаға кірмей қалған қаншама боксшылар бар талантты мхм
олар ұлттық құраманың сатында жүреді екінші үшінші нөмір болып жалақысын алып жүреді сонымен олимпиада өтеді азия азияда өтеді әлем чемпионаты өтеді сонымен боксшының жасы таяйды
болды мәселе бітті бұл барады да ия болмаса мемлекеттік қызметке кіреді ия болмаса бапкер болады ия болмаса америкаға кетеді ал енді америка нарығында қазіргі таңда кім жүр бізде
ыыы бүкіл нарықты зерттеп айтсақ енді мадияр бауырымыз жүр де төрт жылдан астам уақыт болды мадияр ашкеевтің америкада тұрып жатқанына
және оның көкейінде үлкен мәселе бар және осы батыр бауырымыз тағы да басқа жігіттер ақылдаса келе осындай бір мысалы өзіміздің ойымыз бар негізі ол әзірге таңда
мүмкін промоутер компания ашып тіркеп америкадағы өзіміз көтерейік дейсіз ба
ия қазақстан мен америка арасында бұл алтын көпірдің болуы керек өйткені ол нарықта өзіміздің адам болуы керек
әйтпесе олар барған кезде алданып қалады қаншама құйтұрқы әрекеттер бар
ал не қажет кәсіпқой боксшылардың көтерілуіне
мемлекет тарапынан дұрыс көзқарас керек болды кішкене ғана бастапқы кездегі алғашқы қадамдарына қаржылай қолдау көрсетсе болды басқа ештеңе сұрамайды
мхм шындығында батыр жарайсың тек алға жолың болсын қазақ халқын көтере бер дейді мақсатыңа жет деген екен абдіғазиз парақшасының иесі
тамаша бір ән тындап алайық ыыы сосын жалғастырайық ия мхм бізбен бірге болыңыздар
эфирде таңғы шоу
жұлдыз эф эм де таңғы шоууу
достар таңғы шоуды әрі қарай жалғастырамыз және бізге хабарласқан тыңдарман бар иә қателеспесе
ыыы ия нұрболат есімі қайырлы таң
саламатсыздар саламатсыз ба ыыы ассалаумағалейкум уағалейкумассалам
батыр бауырымызға сұрақ қояйық деп едік
мхм қаншаусыздар жабылып қасымызда тыңдап отырған жігіттер бар мхм
батырға біріншіден кәсіпқой бокста жетістіктер тілейміз
соның екінші сұрағымыз жаңағы батыр америкалық нарыққа шығады деп жүр ғой голден бойға
мхм контрактке отырады дейді бұл жағы не болып жатыр екен
чемпиондық жекпе жектері қашан болады нақтылы уақыттарын айта ала ма
өте маңызды сұрақтар мхм аха рахмет
сосын кейін жаңағы енді батырдың қазір деңгейі көтерілді ғой уже жаңағы топовый деңгейге жақындап қалды ғой бұл жігіт
мхм ііі болашақта қарсыластары жаңағы осы деңгейде бола ма или бұдан жоғары көтеріле ма қазақстанда жекпе жектері бола ма екен
онан кейін жаңағы недегі мынау ыыы алматыдағы ашылған клубтың адресі қай жерде мхм ол жерде кімдерді қабылдайды жас балаларды қабылдай ма
мхм осы жайында білейік дегеніміз ғой жақсы қуаныштымыз осындай жігіттерді шақырсаңыздар мхм тікелей эфирге әншілерді кешке дейін шақыра бермей

осындай халыққа бұл жаңағы аға енді есіміңіз кім еді сіздің нұрболат нұрболат нұрболат мырза қараңыз мысалға аха
қазір салыстырайық ия бізде рейтинг деген бар ғой
мысалы қазір біз инстаграммда тікелей эфирда отырмыз ия мхм отыз төрт отыз алты адам отыр инстаграммда дәл қазір
себебі инстаграмм жаңағы ақауларына байланысты мысалға біз әншіні шақырған кезде екі жүз жүз елу адам отырады неге
почкадан кетейін деп тұр ғой саған жандәурен
сол көрмейсіз бе мінекей ыыы сұраныс қандай ұсыныс та сондай болады
жарайды неге басқа бағдарламаларды жаба алмай жатырмыз себебі сұраныс көп ол бағдарламаға
халықтың өзі сол нәрсені қалайтын сияқты енді жақсы енді ііі батырға оралайық
ия бірінші сұрақ көп сұрақ қойды өте көп сұрақ қойды
нұрболат ия аты ия ия
нұрболат бауырымызда сұрақтар кәдімгідей лек легімен жиналып қалған екен
қашан болады америкаға қатысты иә келесі жекпе жек
енді ііі контракт не болып жатыр деді голд немене деді жаңа ыыы голден бой голден бой деп голден боймен келісім шарт жайында сұрады
келесі жекпе жектің ыыы датасын біз күтіп отырмыз қазір
жаңағы ыыы америка жайлы айтатын болсақ менің соңғы бойымда соңғы бойымның алдында осы антрактінің әңгімелері болып жатыр
алла бұйыртса мен қазір тек қана жаңағы бойдың контрактінің шешімін күтіп отырмын қазір
мхм бұйыртса сол америкада болады деп отырмыз әрине ол біздің ыыы дәрежеміз бокстағы дәрежеміз өскен сайын қарсыластар да өсе береді негізінде
сондықтан да жаңа айттым ғой қарсылас ол шығудың бәрі тек қана бізге ііі байланысты болмай тұр да бұл промоутерларға менеджерларға сол кісілерге байланысты болғандықтан оның бәрін біз шешпейміз
бірақ та жақын арада үлкен ыыы жаңалықтар күтіңіздер жақсы бойлар жақсы үлкен шоуларға шығамыз деген ниеттеміз алла бұйыртса
мхм толықтыра кетсем енді ыыы осы батырдың соңғы жекпе жегінен кейін өзінің жаңағы промоутерімен соңғы жекпе жегінің алдында да канадаға барған кезінде жаңағы кездесу өткізген
ыыы осы кездесуде талқыланған мәселе батырдың америка нарығына өтуі сол жаққа дебюттік жекпе жегін өткізіп әрмен қарай жаңағы жылдың соңына дейін чемпиондық айқасқа шығу мәселесі көтерілді

үздік он бес боксшы ал енді әр салмақта ыыы айттым ғой бір салмақ дәрежесінде екі мыңнан астам кәсіпқой боксшы бар
сол бойынша қазір ал он бес боксшы деген ол міндетті түрде чемпионға ы жаңағы вызов деп айтамыз ғой чемпионмен шыға алады чемпион сол он бес боксшының ішінен өзінің кезекті қарсыласын таңдай алады
бұл енді үлкен мүмкіндік батырға сондықтан жақын уақытта алла бұйыртса екі мың осы жиырмасыншы жылы ыыы чемпиондық жекпе жек және америкадағы дебютын алла бұйыртса осы биыл болады деп отырмыз
мхм бағана бокс мектебі туралы жазсақ батыр үш жеті деген
қабылданады және қай жақта орналасқан ол
ыыы қыздар баруға бола ма
қыздар қыздарға міндетті түрде болады баруға боксқа ма ия
болады болады ол ыыы құрманғазы масанчида орналасқан
залға енді ііі бұл жақта барлық жағынан тренерлар бар жаңағы бокс болсын таэквондо болсын ыыы кикбокс болсын фитнес болсын
барлық жағынан ыыы бүкіл ыыы жағдай қарастырылады
қыздар болсын кішкентай балаларға дейін баруға болады негізінде
өте жақсы мамандар жұмыс істеп жатыр тем более боксты асхат уалиханов деген бауырымыз қазір онда тренер
мхм бапкер ол жаңағы америкада өзі мадияр ііі мейірім бауырларымызбен бірге дайындалған сол жақтың тренеровкасын көрген жігіт сондықтан да боксқа барсаңыздар өкінбейсіздер деп ойлаймын
мхм өзіңіз боласыз ба ол жақта
мүмкін ия шеберлік сабақтар мен өзім де болып жоқ жай сұрап отырмын мен өзім де болып тұрамын бұл залдың ерекшелігі біз енді бұрын да
қазір қалалықта көп залдарды көрсеңіздер ііі мүмкін бір жастарымыздың ііі біреудің жағдайы келеді төлеуге біреудің жағдайы келмейді деген сияқты біз сол себептен ііі
ііі жеңілдіктер жеңілдіктер жасаттық сонда кішкене жағдайы төмен ііі жанұяларға келіп балаларын тегін беруге болады сондай сол жақтарын қарастырдық ия бұл енді ия
тізім яғни бұл тізімде ііі мөлшері енді шектеулі әрине өйткені енді бұл барлық ы адамдарды үйтіп қамтамасыз ете алмаймыз дегенмен де
мұндай жеңілдіктер қарастырылған және де жеңілдікпен уже барып жаттығуға болады бұл енді әлеуметтік жағдайы төмен отбасынан шыққан балалар мен жаңағы мүмкіндігі шектеулі жандарға сонда сондай қарастырылған мхм
жақсы ендеше эээ үзіліс жасап алайық сосын жалғастырамыз тағы да шай ішсек эфирде таңғы шоу
эфирде таңғы шоууу
сонау екі мың да он сегізде былай деген екенсіз менде бір ғана мақсат әлем чемпионы атану
бес нұсқа бойынша абсолютті жеңімпаз атансақ деген ііі талпынысым бар деген екенсіз
қайсысы орындалды екі жыл өтті қайсысына жетіп қалдық
сол арманға жетіп қалдық негізі әлем чемпионы болуға
мхм әлем чемпионы болуға кішкене жақын қалдық алла қаласа мхм сол арманға
үйленгенге дейін және үйленгеннен кейін жекпе жектердің бір айырмашылығы бар ма
үйленгенге дейінгі жекпе жектер үйленгеннен кейінгі жекпе жек айырмашылық бар ма бір жауапкершілік сезінесің ба
ммм әлде бір жаңағы бокстасып жатқанда кезде бір еске түсіп кетеді ме дегендей ғой
немене еске түсіп кетеді қайдан білейін
үйленгеннен кейін енді ііі жаңағы айтқандай жауапкершілік артатын шығар
жақсы үйленгеннен кейін өзгеретін үш нәрсе мхм не өзгереді
содан кейін сұрап отыр
бірінші нәрсе жауапкерлік болсын жауапкершілік жауапкершілік
екінші нәрсе сәл жақындайсыз ба үйленгендерге қарамаймын десеңізші
жоқ ыыы жақындайсыз ба дегендерге қарамауға
микрафонға жақын отырасыз ба мына сөзіңізді гаухар естімесін
айтпақшы гаухар спортқа қатысы бар ма
екінші мәселе осы жақындайсызбаға қарамау
сондай үшіншісін енді ойлану керек тек үшіншісіне сен жауап табасың ғой деймін
мен сол бойдақпын ғой сен де
а серік сізде бойдақсыз ба ия ия ууу бәсе неге ақ сұрай береді десем
ііі сөз сияқты кішкене ғана үйленгем деп аз аз мхм жақсы
сұхбатта жаңағы
жалпы мәдениет және спорт министрлігімен бір кездестік жаңағы ыыы экспо да ыыы бокс болатын шығар бокс кешіне қатысатын шығармыз деген сияқты бір сұхбат болған екен
мхм жалпы неге болмай қалды
енді ол жаңағы министрмен кездестік ол шешілетін сияқты деп жаңағы бәрі болмай қалыпты
біздің жаңағы графигімізге келмеді деп айтсақ болады промоутермен келісім ыыы болмады негізінде
сол уақытта ааа оны елде біз жекпе жек өткізу үшін бәрін жаңағы промоутермен ақылдасуымыз керек сол кісі ііі өзінің ііі рұқсатын беруі керек
мхм сол уақытта сол рұқсат ііі берілмей кішкене уақыт жағы дұрыс емес болды деп ойлаймын
қандай әнмен шығады екен дейді сізді рингке
енді соңғы жекпе жектерімді мен адай күйімен шығып жүрмін
оның алдында ескендір ибрагим бауырымыздың ыыы өлеңдерімен шығып жүргем көк тудың желбірегені
ия көк тудың желбірегені содан кейін қуандық рахымның да әні болып еді
мен қазақпын енді қазақтың сондай ыыы патриотический өлеңдермен шығуға тырысамыз
өйткені шетелде қазақтың қандай әні болса да ол кішкене басқаша естіледі негізінде
ия ыыы енді батыр сіздің есіміңізге байланысты жіктеп бір өлең жолдарын жіберген екен батыр деп тізіп
бойда ыыы бойда жеңіс көрсетіп ала бер жүлде ел үшін тасысын тулап батыржан ырқыңа көнбей өр күшің рухы бекзат қолдасын оңынан басып әр ісің
деген екен шекежан жолдаған хатта рахмет рахмет ендеше ііі үзіліс жасайтын уақыт екен
жарнама тыңдап алайық сосын жалғастырамыз шәй ішетін уақыт таңғы шоу
қазақстан
таңғы шоу
ііі дәл қазір бізге қоңырау шалған тыңдарманымыз бар екен желіге қосайық қайырлы күн
алло алло алло алло ассалаумағалейкум
уағалейкумассалам ассалаумалейкум жұлдыз эф эм бағдарламасына жүргізушілеріне мхм
ыыы вот ыыы батыр бауырыма кішігірім бір тілек айтып кетсем ба деп тұрмын
ал құлағымыз сізде
осы өмірде арман мақсатыңа жет бауырым амин амин
ыыы батыр бауырым мені тани ма танымай ма білмеймін әділбек боламын мен
танитын шығармын егер көрсем
ыыы мен батыр бауырым мхм ия ия ия естіп отқан болсаң ассалаумалейкум
уалейкумәссәләм естіп отырмыз аха
ааа мен өзім шудан боламын
ааа бәсе шу қаласы аа жамбыл облысы шу қаласы аа шу ауылынан боламын
мхм қай ауылдан боласыз абайдан ба бірліктен ба жоқ төле биден ба
прямо ортасынан ол жерді білмейсің сен қай жер екенін мхм
батыр бауырым біледі батыр бауырымның өзі і макаренко мектеп болған сол жерде оқыған ия ия ия

кім черный деген әділ черный деген тани танитын шығар танымай тани ма танымайма есіңнен шығып кеткен шығар
е көрсем танитын шығармын бауырым
қара әділмін дейді ғой
мхм ия анау данияр деген сары данияр деген марқұм болып кетті қазір жарайды оның бәрі өтті кетті
ия әділ мырза енді қысқа нұсқа қайырсақ себебі уақыт аяқталып қалыпты
қысқа нұсқа қайырсақ өмірде арман мақсатыңа жет бауырым
амин рахмет ыыы осы батыр сен сияқты батырлар көп болсын
әумин айтқаныңыз келсін үйленіпсің құсың құтты болсын естіп жатырмын мхм балалардан рахмет
вообщем қазақстанның туын көтеріп алға қазақстан батыр бауырым
рахмет бауырым рахмет рахмет сізге мхм алла разы болсын
ал қыбыладан саған нұр жаусын амин рахмет бауырым
аха күніңізге сәттілік аға аха жақсы сау болыңыз
бізге берілген уақыт аяқталып қалыпты енді бір ыыы түйіндейік түйіндейік сәлеміміз болса рахметіміз болса айтатын ия мадияр ашкеев сонау америкадан тыңдап отыр екен бізді
ал бүгінгі жұлдыз эф эм ұжымына рахмет сіздерге рахмет барша маған жанкүйер болып жатқан қазақ еліне бауырларыма осындай тілектерін білдіріватқан ыыы жандарға бәріне алла разы болсын
мен өте қуаныштымын алла бұйыртса осы елдің ііі жердің ііі сенімін ақтаймын деген ойдамын иншаллах
үлкен жеңістерді белдіктерді жетістіктерді елімізге әкеліп елді қуантамыз деген сенімдемін алла бұйыртса
бәрекелді сол күнге жетейік спортшылар туралы кино түсіру ойда бар ма соңғы сұрағымды айтайыншы дейді мадияр ашкеев жазып отыр бұл хат
енді сәке түйіндесеңіз сіз де
енді ммм батыр жүкенбаев айтпақшы ақын сатаевтың осы бокс кәсіпқой боксшыға қатысты фильміне шақырту алған негізінде қысқаша информация
жұлдыз эф эм ыыы сіздерге рахмет осындай ыыы бізге уақыт бөліп шақырып бізді қуантып жатқандарыңызға
жанкүйерлермен қауыштық деп ойлаймын енді біраз тілектер айтылды
бір айтарым қазақтың ңңң жігіттері ііі қыздары қай салада жүрсе де ыыы мемлекет тарапынан тағы да басқа қамқорлық болса ең бастысы демеу дейміз ғой
жүз пайыз демейміз сондықтан осы нәрсені мемлекет жоғарыда отырған кісілер ескерсе ең алдымен
мхм өйткені оның оның өзі үлкен жарнама ыыы спорт та үлкен индустрия ертең ол ақша біздің елімізге еселеніп қайтып келеді ия соны ұмытпау керек
рахмет сіздерге сәттілік қазақ спорты жасасын
әр саласы жасасын қазақ спортшылары боксшылары жасасын
бәрекелді рахмет келгендеріңізге
ал енді біз ііі жаңағы хабарымыздың басында айтқан билеттерімізді үлестірсек
қазына он екі парақшасына ия
ия қазына ханым жеңісіңіз құтты болсын сегізінші наурыз күні роза әлқожаның концертіне
табамыз ғой міндетті түрде иә
көп көп рахмет ііі батыр серік ііі рахмет алғысымыз шексіз табыстар тілейміз ауырмаңыздар шаршамаңыздар шалдықпаңыздар қазақ елінің намысын жыртып жүре беріңіздер дейміз
ендеше достар бізге берілген уақыт аяқталды мен сіздермен кешкі шоуға дейін қоштасамын ннн он жеті нөл нөлде міндетті түрде жұлдыз эф эм ді косыңыздар ал наргиз ибрагим
ия мен ертеңге дейін ііі ертеңгі кешкі шоуға дейін сіздермен қоштасамын сау болыңыздар
таңғы шоу бүгінгі аяқталды жақсы рахмет